Oime oï mbovikatu yaesa rambuevve ayuru, jurumbukuku, juinda, soriguigui, jare amogue oesa mbae yandevevaera oñeereta, otuvuñee, opukapuka, oyaeo jokurai jaereta yanderesa yave, o yaenduyave jyaikuama mbae oipota jei oï yandeveva.